افضل العمل خمس تيام لمده تلت ساعات لان دا هيديني طاقه اكتر فان أنا اشتغل كويس ، اطلع شغل كويس. مظنش ان في انسان يقدر يشتغل خمستاشر ساعه متواصل بدون ما يغلط بدون ما يبقي أتحمل زياده عن طاقته فطبيعي يطلع اخطاء <hesitation> بسبب عبئ عليه.